الضفارة او الحاجة البتضفر بيها لازم تكون سنينه ومناسبه لمقاس اصابعينك وما تضغط علي اللحم، حاول تشيل من فوق لي فوق ، براحة براحة ، عشان لو قصيت غلط بتعمل لي نفسك مشاكل و ممكن تحتاج تشوف دكتور و الحاجات دي الواحد يجنبها بس